जब में येलो कलर के बारे में सोचंतु तो सबते पेहल मइये दिमाग में आंतो सुरज को उगबु। जब सुरज उगात काई तो बऊ एक दम पीरे रंग में उगातुये। बाके बद येलो यानी कि पीले रंग ते मइये मान में आतुये। सुनफ्लावर बुझे एक दम पीरो होतुये सरसो को तेल सरसो को तेल पीरो होतुये। पीरे ते मइये मन में हैपिनेसु आतुये और थोड़ी बहुत जो है पॉज़िटिविटी आत्ये। और पीरो जब में देखन्तुणु तौ मइये मन में जो है सोनु सोनु आऐ जान्तुये सों का रंग जो है पेलो होतुये जा वजह ते।